مزايا الشهرة نشوف فيها إن الناس يعرفوك وين ما تمشي، وتلجى تقدير كبير، وإنها تفتح لك أب- أبواب وفرص يعني سوا في الشغل، سوا في حياتك اليومية، تجدر تأثر بتأثير إيجابي، لكن عيوب الشهرة إن خصوصيتك تبدا معدومة، والكل بيعرف كل شي عنك، إنتقادات وشائعات وغيره.